Noi ta ta ku no chitón jan nida nó chitonjan ta ho o on. hay ña na hotan na nrotón ña tayen tayen'nretón dikan chí ta chenro ta ku escurir na tikuii ña netón, ta a jan ta chinio ná takuetanto dikan há. ku a ho o on. tauinitón ña ho o on. yen nroton chí takueto ña kachó.